Bea a m'enyi bɛgye dɛ mͻkͻ hͻ nserahwɛ na minnyaa nnkͻͻ hͻ nserahwɛ yɛ Otumfoͻ Osei TuTu a ͻyɛ Asantsehen n'ahemfie. Asotsir a menya nye dɛ, ahemfie hͻ wͻ ndzɛmba a <noise> ͻyɛ tsetse ndzɛmba. Na afei, ͻyɛ hɛn amambra na ͻka amandze so ho asɛm. Ntsi m'enyi bɛgye paa dɛ mͻkͻ hͻ na mekohu dɛm ndzɛmba no bi.